हेजो एक सिंपल उत्तर ना। पण मका दिसत ना कि कोंक जीव मेव्तले कि तिन्क काई त्रास असपाक ना। किदे ना किदे जीवन अस्तले जेया खातीर आमक सग्ले बरे दिसपाक ना।